Sahala amizao ñy tohiny ñy rehadrehaky toy: -"Mila torohevitsy bakaminao aho, aminy ñy raha bevata hataoko toy ;ñ'antony :haiko, fa mana fomba fijery mazav'eha ro tsai-kefa bevata, tena ilako ñy hevitsy noho ñ'olo matoky nomahataka-davitsy aminy ñy fanapaha-kevitsy bevata ho rambesiko".